अलग-अलग पेचकस अलग काम काबु उपयोग करिया करे जैसे एक चौड़ा पेचकस हवे जिको मोठा नट बोल्ट खोलवा में काम में लेवे। एक छोटो पेचकस हवे जिको जिको छोटा नट खोलवा में काम आवे। अनामे एक बिलकुल छोटो पेचकस हया करे जिके हु आापा नट भी खोल सका और लाइट भी चेक कर सका जिके ने टेस्टर कइया करे।